ཏ་ ཨེའི་སི་ ཀྲི་ུམ་སིང་ངའི་ན་ཨ་ལ་ཁིམ་གི་ཀོར་ལོ། སུ་བྭ་ཆེ་ན་དི་ ཏཱག་ཀུ་ཀོུ་རི་གི་དངོད། མཱནད་ཝ་མ་ཐང་ཀོ་ུ་རི་གི་དོ་ཐང་མཱནད་ཝོ། སབཱའི་ཀབ་ཨེའུ་ པྷོ་ཀོོ་མཱན་ དཱོ་ཝའོ། མང་པོ་ མང་པོ་ ཐེ་ནདོ་ནི། ཐ་དེ་གི་ ཀོར་ལོ་སེ་ཆི་གི་ ཀོར་ལོ་ སུ་བ་ཆེ་ན་དི། ཨེའི་སི་ ཀྲི་ུམ་སིང་ངའི་ལོ་ ཁ་སི་གི་སིང་ད་གི་ ཡང་ཟོ་ཁོོ ག་ ཨིན། སིང་ད་ལོ་ ཀུཀ་ཀ་གི་ འོ་དི་ལོ་ ནཀ་དེ་གི་ འོ་དི་གི་ ཁཀ་ཌི་ ཨེའི་སི་ཀྲི་ུམ་ཟོ་ཡེེ་གི་ཟོ་གཏོ་བརེ། ཁ་སི་གི་ ཌིའོམ་ དི་ཆུ་བཀྲེ་གི་ ཆོཀ་ལེའི་ཌི་ཆོུ་བཀྲེ་གི་ ལ་སོམ་པ་ཌི་ཆུ་ གོ་མདའི་གི་ བཀྲ། ཧོད་ཏཱི་གི་ཨེའི་སི་ཀྲི་ུམ། ཟོ་ཌོ་ཨེའིན་དཀ་ཀིམ་ནང་ཡེའང་ཨན་དི་ཀི་མྔ་མ་འོམ། ཟོ་གཏོ་གི་ འོ་དི་གི་ ཐང་ན་ཆུ་ འོ་དི་གི་ ཐང་ན་ ཉམ་ལུཀ་ཏེ་གིས་ དེ་དབྱིན་ ཨྃ་རེ་ཝོ་ལི་བི་དྷི་ལུཀཏེ་གིས། འོ་ཌེ་ ཕྱ་ལེ་དམ་ན་ཇག་ ཟོ་གཏོ་གི་ཡོ་ནཀ་ཚ་གི། ཟོ་ད་འདམྱོ་འིན།